Nyew, yebotum aka dɛ, agor a wodzi no wͻ kasaefir do anaa wͻbͻ no efir do yɛ agor a ͻyɛ nyimpa bi na ͻatsena ase na ͻdze abͻbͻ adze, na mbom, ͻnam mfirdwuma do na ͻdze bͻbͻͻ adze. ͻnam dɛ ͻyɛ nyimpa bi ne nyimdzee na ͻfaa do dze bͻbͻͻ adze no ntsi, ͻyɛ adze a nyimpa ayɛ.